नल से पानी पीना ज्यादा पसंद है। जब पानी साफ और शुद्ध होतो है। नल से पानी पीने का फायदा रहे। यह ताजगी से भरा होतो है। और घर पर आसानी से उपलब्ध रहतो है। इसके साथ ही नल का पानी प्राकृतिक होतो है। और यह उचित रूप से फिल्टर किया गयो है। और नल को पानी के लिए भी अच्छा होतो है। बोतल का पानी कभी-कभी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करतो हू। जैसे यात्रा करते समय अलग नल का पानी साफ नहीं हो। लेकिन बोतल का पानी आमतौर पर महंगो होतो है। और प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक होतो है। इसलिए जब भी सब में नल से पानी को प्राथमिकता देतो हू। क्योंकि यह अलग सुलभ, ताजगी से भरपूर और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है। और हमें हमेशा नल से पानी पीना चाहिए। नल का पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होतो है।